मछलियां आपस म शरीर क हरकत, रंग बदलण और कभी-कभी आवाज क माध्यम स बात करदन। मछलियां पंख क हलचल या तैराकी क <noise> तरीके स दूसर मछलियां क खतरा या खाना क बारे म जानकारी दिन। कुछ मछलियां पानी म केमिकल रिलीज करदन जौं स आपस म संदेश पहुंचदन। समुद्र म रहने वाली बड़ी मछलियां कंपन पैदा करदन, जौं दूसर मछलियां सुनक सतर्क होजां। यो तरीके उनक समूह म एकता बनाय रखदन और शिकार स बचदन।